जु अलमारी छ तै म बटिन सारा कपडा बाहर निकाली तै जीन्स को एक जगह म धरी तैं या जु टीसर्ट छ तै थैं अलग अलग धरी तैं और जु अलमारी छ तै म धीरे धीरे करी तैं धरी द्यो।